Ar nene op voso to vasai tsiana nane, pa nei tama gai vaivinei, kah guruguru mena buar, koh pe mimene pa panino. Kotsun ka gaga tsun kah gagane po ubam kara mim, ar op voso vene vape vasai tsiana veni pene.